Saar praesitu miso baxan niso maak tina niya, maak flaak taak dil kan tithai na hiso a kani ebo kaniya. A kani tila maak dagin tila omte hiso keni tanpo a bwena aniya. A gawin kan sungu a tanra taakan kan omin tila maak taak seng loo na turin kan om turini. Pa tian dudanin kan omsa na tian hingai tuwa na turing om loo niya, maak tila maak taak hiso. Ini e kan tila om, kan om danin tataakin kan om loo saan na kina kan tusu om tia om doona. Maak kan tila doona, heti anga tina e kan om tia, maak kan tila e mai doona gawan heti anga om loo na turin. Fela tataak kan om tia na turin, kan om danin hei dang lam turini, ni loo saan na kina. Pa tian pui, kan om danin adu loo saan min malso om doon loo wa gawan kan om danin tataak kan om turini. Ni loo saan na kina kan sung wa tepo kini hii, min om pui loo nga, na kina maak kan tila doona ni. Mi ho tepo hii kini hii, min ngai dang doon loo wa kini ho min tion pui doon loo hawan maak kan tia hin, kan om danin tataakan om saan heti ang maak na kan nai doon loo ni.